أيوة المشاركة بالتصويا في الانتخابات مهمة جدا، يعني التصويت هو وسيله تعبر فيها عن رأيك وتحدد بعد مستقبل بلدك كل صوت له قيمة ويعكس ما تبغي تشوفة في المجتمع، عدم المشاركة يعني أنك تخلي قرار مصيرك بيد أحد ثاني، كمان التصويت يعزز الديمقراطية، ويشجع علي التغيير الإيجابي وأن كل واحد لة رأية وأهمية صوتة بالنسبة لبلدة.